زه خپله د زیتون او سبزیجاتو غوړي کاروم. د زیتون غوړي زه د هګۍ د پخولو لپاره کاروم او همدا راز ځیني وخت یې په سلاد کي خورم. او بل د سبزیجاتو غوړي د نورو شیانو لپاره لکه د ورجو پخولو، د پټاټو پخولو او نور ټول پخلي لپاره کاروم. همدا راز کوچي هم ځیني وخت کاروم او په هغه کي بولاني پخوم چې ډېر موفید دي.